<hesitation> wa kasuk'b'a awaak' wa ak' re estranjar kab'anan k'axt rib'aniik ka <hesitation> e ra'aj wural kin kinchaq'ajsaj niwaak' re estranjar granja kab'aj chiran pi kaxtilan <hesitation> kinpaq'patsaj niya' kinch'aj nan kinq'ub'a nan pil ya' maq'anya' tek'ara' <noise> kinwilan ke'l renjeel xex chi riij tek'ara' kikkojon <noise> chewa' kinb'an chiran wa kinb'an nikaltan wa kinba'n ni guisado, estofado, polo dorado chiran pero ya xinwalsaj renejeel xex chiriij re rajwixiik otz rib'aniik qaqana'n ke' b'la' ritijiik kab'anan e ra'aj kela' kab'an wuraal pi jaay otz qasukb'isiik li ak' qab'anan nab'eey como li ak' la' petnaq taq risimaal chi riij nab'eey nan qasuk'b'a otz rib'aniik qabanan tek'ara' kak'aw ya' pi maq'an ya' la' kipaq'pat maq'anya' kinya' hiriij wa karalsaj nab'eey la tz'iil chi riij tek'ara' kinya' chu 'qa' kinchqq'ajsaj b'antaj risuk'b'isiik wa kinb'an dorado chiran tek'ara' kinchaqajsaj riij o kinya' pi jun chikyach k'o jol chiran te xu' chek kink'awsaj jun so't chi riij kinsuk'b'a poon la' wa kinb'an ni pollo dorado kinpak pi nik'aj bien otz risuk'b'isiik nik'aj kinb'anan. ya maq'an chek ni ni xaltin richi'il ni aceite kipaq'pat chek ya xinpak pil k'aj rib'e' kintzaq poon chipaam la' kinsuk'b'a niwaak' la' ela' otz rib'aniik otz katijan kira'nt k'ax chawan che la la k'o'x ewa' kabant kela' a xaq kitijnek kipanpat ak'o'x rimal kisapaj ak'o'x rimal or aj qab'an wural kela' qanan kirya't k'axk'aliil qak'o'x otz qasuk'b'isiik chetaq qeen q'n pi taq qachan el el kasaq'jik riij otz kab'anan chi al toom al oom kiwaj kela' kib'an chiran li waak' ela' kib'anan k'o jun pixaab' rii' k'o jun no'jb'aal rii' kinya poon chiwan kela' kinb'anan xaqt kikpama' iwaak' pi pi k'iyb'al kixapanek a kixxaq che rib'aniik kich'ajt riij us taj ewa' otz rib'aniik kib'anan kirtijan kot kirb'an k'ax chiwan.